<hesitation> Ny karaza voninkazo mba haiko koa zashy, iahy sy de mahay maro loatra fa ny haiko avao eky zashy a tognoniko aminazy ao gne raôzy, ao gne orchidée regny, ao ny <hesitation> zay zashy ny haiko aminazy aloha.